eftir Jóhann Jóhannsson sem lést fyrr á árinu var flutt í í London um helgina að viðstöddum

Arnar Þórisson kvikmyndatökumaður var á staðnum

við erum að flytja verk eftir Jóa sem heitir last and men sem er verk sem hann var búinn að vera vinna að

síðan tvö þúsund og tíu þetta er hugmynd sem hafði verið að gerjast með honum mjög lengi þetta er áttatíu mínútna verk svo er það tónlistin hans Jóa fyrir sinfóníuhljómsveit og tvær söngkonur myndir sem skapa saman

er verk sem er algjörlega hans hans hugarfóstur bæði bæði að nota að þessa þetta myndefni

fyrrum Júgóslavíu hann tengir þetta saman með þessari tónlist úr verður þetta þetta verk sem við frumfluttum í fyrra á

festival það var í síðasta skipti sem ég sá

gat brugðið sér í ýmis gervi og hafði áhuga á mismunandi hlutum ég held að þetta verk lýsi því svolítið hvernig hans aðkoma er að þessu hún er hugmyndafræðilega

gat talað um heima og geima og og var mjög greinilega búinn að hugsa mikið um þetta verk og leggja mikið í þetta

orðinn mjög önnum kafinn undir það síðasta að vasast í mörgum verkefnum maður skynjaði það aðeins þegar við vorum að gera þetta þarna í

hann var orðinn mjög upptekinn en engu að síður

stórt fyrir hann og eitthvað sem hann var búinn að vera að burðast með lengi það var mjög gaman að geta verið með honum

í því að sjá þetta þetta verða til